Eee! Da mafinaritsy ny toetrandro a Japon ao Ka lafa tonga zay ny vola-ny volana Aprily May Ziona Septembra ka hatramin'ny Octobra igny la amin'igny no tena misy< > temperature soasoa somary mafanafana zay i sady tsy misy ora firy.